Atutsaya ni manȝii ayu krow kali manȝii ne Ekpaari yinor yoyin and ni kali okpahe ali ku ni motu angyine manȝil Elpaari me angyi imoga angyi echwe imoga angyin ororie waa imoga and yakwanȝe oyo yor alu tse ya eh!yana-alikowuya oro oni fufia nyiri-ibie me ora mbaa ba aha hayi agie madi kali manie me ooh! agi iwior ni kontsor not okara. okara hor ha ya kun la Ekpaariowi kpaa kon ha Ekpaariown gble. gble ki Ekpaariown kon bi dune niyiri bi gble gble kpa Enina otsa egigi waa nayam ayorya aka aya ȝortsa kali Ekpaari me aka hagu ya akpebi gbaa awu igigi akor orokposi iya anikali waba yor kie alu imimie abale Ekpaari ali nabade nor oyoyor gble gble agume aba ayutsi imamel kali papei alaga mii me enime na ba wei ejiekikor adii na-chu nii alia ba wenȝe me nikali waa ngii iwinor Yor ki iwienor kuku nini na awor num nor kalan aya zi niedochuii onyonyi nor kala ayazi ekpaari onyonyi meh. Mi iwi eni agi kwum nortsa fle fle fle, na bi ibua naprunajie okpoya na bi bua aba' bualah aji maro. Alah bi bou ambualah memeh aji ami ako ori aka aha angung kowu ba' baa angun mi kra ajuisaya na ayor manziem nom mbaa ba'nu na awor manziem nom mbaa ba nu naawor otsaim ya yutseya wa wu ibuo abuala waba ah hotsaim aka ami anu adoya asoro ameh waa' itchuru ya'malie nezie okoku waa na ha yor otsorneijie ameh ya. Ana alo ayor ekpaariem nom meh, ayor ekpaariam nom <hesitation> Nezie maloukoku enzie mali ena meh ah inemom ya nah ayutse ya eeh akunyi ahanini na awu-igbahe, akunyi ahanini lipi echua abi iri neni ka ta ni fufua meh na ba' awa- otsa aba' buala aji maro ora meh, itchru- ya alutseya oyoyor alahirri ibetse ana meh agba' alam kalor ala ya zor otsie, ki wongo bow maro gban gban ka kwejiji waa' alah ya zor otsie ya keni ngii keni kporaie Kloo yaa waa aloor otsa eijiji ayoor me ni me ikunyi ikinyi ala chui ibuor ikuni imakra, akuun eee ilagos. Akung ikinyi kinyi ni kuom eingba na hoor otso tso otusa. Eyi ekpari tsitsi akaa tchui ibuor ni kaa tsa me haa dei kalung baa kejei la jung ya. Ala haa dei kalung me otsi inyi a' la goor me naba nuu ni inn makwa na ni nori imalor kayata me oru alama haa me eyi nii papa eyi ene eyi tchuu tchuu eyi he ekpari eyi yi iwi otcho heiji kali a'keini ikuu onyua yua hutsi kein hoor otsua kalang. A keini ahaa enze ana iha kala imoto paa me na. Alaa pung aya me akung aka bii ifuel ong adoo abi raa areime ta azada ya a reimeta alung azadei yaa me ung akun iwi einoor piong itu ayom oba ba dung igbele otchi inyi oba da dung yanze ekpari oor ya buti imanzi me otse m na yaa me obo ma ba dung igbele yaa anze otsi inyi me itchua ajoor itchui a’ juoor ani me mei alung ichui afoor noor oyso neijei me. i ka loor ina nung obacdei kalor me’ imeme họ dei kaloor abi tchuii me. so, oni ala yoor na mii aheina me'aa- otei e le ya haa mei otsei inyri ni manzeong me’ nom. otsei inisi gbaa- and otsei ama li me yaa bung ablei gbaar and ya ga ye ki zizi gi zi wor otei ame ga ya and yaa gayo ki jiji bor otei ame bi tsidei kiguya and ya gayo'ki jiji ee’ yorori noor otdieiyi ame yaa. ayui tei ya, een enzá na alinar- me! akaa ya yoor tcha ni konyi ta. ikoor omome’ ali me’ awo ki liweinoor ame hi iwi ene me kaloor kaloor atcha oku eijiji iku waa ali ma leiyi waa aya yeiyei ju fle fle fle me’ na yo ma yaa ka lung ina me na yoma yaa. uja na maa tche na me'ya. maa’ heibing ingeitsihom na homa yaa akli makuei jiji ikuha oma yoor me’ aka mo’ otso nom me'. aa’ aha nin manzi. and me’ me’ nam kaloor itsii oyoor yung ayoor dei kali maro me'. oo’ ma lei yi alo okwo ku. oro asa me isom. ma lei eneina aha ne hin gba she'. kalo yoyoor kali okobo kali otso neijei izizi ziza abaa ba ba waa a’ bua flue'. na ga ye oboor etei Akunyi ikuom no'okuku ome akunyi ikuom niugaga me akunyi ikuom no oku opor opor pu me ye na. Na zini nor opor pu ka li ekpari me na joma he ekpari aguya! tchieu ya itchru ya yu chii yi ya kofu abi aba boor papao akunyi no ma sene neiki inobahe kali iwioku ana ale yi a seno me Eee akoo ba bi bii itcchi atsi yi yabi yi roo itchi nii he ekpari kia ki la. Akah he ekppari kiya a' la ya ya yeoi yi noor iwi oloor atse yi ya. Ya kuan ze ipush oor ka leyi supposi oki goor me ya. Ayuu tsi asame miwei him tcha tcha tcha ka leyi ikuu nii nii nii nii wa a'leyi ikuu me ee try ki hoor otei di maro haro iji a'la loloola ya eyi yung. Ee tchi nii ingahe kung riya kunu yii gbe gle. Ma nu mi enze me emi sri meme. Na moor akii makunyi a;loor otua ya, na mi iji yi izame a loloo tchong aya waa kpung kpung. Akpoi ya. And asi ingi wcraa me waa a yi mamei kali papei o'naa ingi ukrua me alaa moor me makunyi ikuom nenze na haa nii ufua enze ayi tchua ta kei na mii iwi Na bi kaleini ama ya zi me aba ka jeila ajua. Na ha hoor otcha inyi ziza kei. Aku inyi ahotcha ika le ni kuu me kala. Akunyi isomu isi otcha inyi izizi ziza abua ba abilipi abua utchu abi dri meme onua ngung nenza nei name. Akaa mi iwi akaa ya nei nde otchui uchu ani wali uchu waa leimaa eiyi wa li ekpari yei. Waa non oro ri eiyi wa nu kaa leyi ayor me yii wor yoor ki wor fuku ni endotchui ana na mi ayaze me ani kun hei epa eta ni yeindon gwu. Akung a'hei epa eta agwuga ye gra ayom na, ahe alakuna aba haa nini eika omun juang lo'eiyi ma li tchui ebi kuna eyi ba neika ya ni iji ma li enze me ya ha kuna he ekpari kia. Aa kung aka he ekpari agwu ya ya yeiyi nonu iwi eindotchui ya. Zi nome ali me ta eta ju grigri oru ali ami a'chame otchei aleyi kunam me otcha okpoyi gbaa ali mmaadi okwoku atchi tchor nong aleini aha kpem abi huei nena onu neyi imeme tsi ysi agbi kun neyi aaha me. Akinyi kinyi kali ami achor na, akama mi win kofu ke afuatalei ahim ba bi tsicre anyung otsi inyi ayi se otcheim a? ichuru ya maba ayun otcheim ayise kieta. no onu aba anyii otsa egigi me otsa me ana ali maba anyiume. otsamm onu na ma gbanor me. otsamm ana anu papeim kali enim ala mime agba nam me otsamm ana unu miweni ali se chu ibetse ayisaim me agba num me otsa em ana onu gigi waa ala sini iȝaklee ami ta aga gbanar me kana na yor ala ma gba abi ju onu mabi ichui-nopu adutsa mme mi-chuinor adung agu ya. mi-chuinor agu ya mi chui ya alutse ya gigi waa ichui nopu adung ya onu na ma abiichuina and otsie ana me okpahe angung ȝo onye ta akpoi gbaa and ibu nisi oh! mama kali papa ayi yin imimei